Iɨn uvi uun inī kɨmi uꞌun íñu úꞌxe uun na ɨn uꞌxi úx ɨɨn úxuvi úx uun ni uꞌxi kɨmi xéꞌun xé un xeúvi xéꞌuun kɨmi óko óko ɨɨn óko uvi óko uni ókoo kɨmióko iñu óko uꞌxe óko uu na óko ɨn óko xi oko xi ɨɨn oko xi uvi oko ꞌxi uni óko ꞌxi kɨmi oko x uꞌun oko ꞌxi iñu oko xi uu na oko xi ɨn uvi diko uvi diko ɨɨn uvi diko ūuni uvi diko kɨmi uvi díko uꞌun uvi diko iñu uvi diko ūꞌxe uvi diko uun na uvi diko ɨɨn v dikvi diko ɨɨn. Uni díko uni diko ɨɨn uni diko uvi uni diko uni uni diko uꞌxi uni diko uꞌxe uni diko uu na uvdikɨuni díko uni díko ɨɨn uni diko uvi uni díko un u dk uꞌundiko iñu uvi diíko uꞌxe uvi díko uun na uvi diko ɨɨn vdkduɨn vkɨ́mi dikokɨmi diko ɨɨn kɨmi diko uví kɨ́mi diko ūni kɨmi diko kɨmí kɨmi díko uꞌun kɨ́mi diko iñu kɨmi diko uꞌxe kɨmi díko uu na kɨ dikuu nakɨ́m dikɨɨun sientu ɨɨn sientu úvi uni sientu kɨ́mí sientu uꞌun sientu iñu sientu uꞌxe ientu uu na ientuɨɨn. Sientu uꞌxi sienduuxí ɨɨn sientduuxuvi sientuuxu ni sienu uꞌxi kɨ́mi siendu xeꞌun sientu xeꞌúun sientu xeꞌun uvi ientu xꞌxeꞌun kɨ́mi sientu ócó sientu oko ɨn sientu oko uvi sientu oko uni sientu okoo kɨ́mi ientusientu oko uun sientu oko iñu sientu oko okouꞌxe sientu oko u na nɨnsientu oko xí siento ꞌxoko ꞌxi ɨn sientu okoꞌxi úví sientu okoꞌxi uni siento o koꞌxi kɨ́mi ientukoꞌxikoꞌxi xeꞌun sientu o koꞌxi iñu sento koꞌxi uuna sientu koꞌxi ɨnientuuvi díkoientuuvi díko ɨɨn sientuuvi díko uvi sientu uvi díko uni sientuuvi díko kɨ́mi sientu ūvi díko uꞌun sientu uvi díko iñu sientu uvi díko uꞌxe sientu uvi díko ɨɨn sientuvi díko ɨɨn sientuuvi díko. Inɨ díosentukɨmi díko uꞌun sientukɨmi díko uvientukɨmi díko udíkɨmi sientu kɨmi díko uꞌun díkñu sientu kɨmi díko uꞌxeduun na sintu kɨmi díko ɨɨn sientuvi uni díko sientuun díko nn dík uvi sienduꞌuni díko uꞌxesien díkiñúsienuꞌvi díko un nandíɨnd díenunu díko ɨɨn senu íkun ni sientuꞌuni díko kɨmííuꞌun sienuuni díko iñú sinuu díko uꞌxe sientūi díko uu na sindíkienuuni díko sientuun díko ɨɨn sien un díko úvi díkokɨ́mí sienuꞌuni díko uꞌun sienu díko iñú siendíko uꞌxendíkuadíɨɨn siendukɨ̄mi díko.